oyi-ro oma dɛmu dan nɛ dia nɛ a dan ɲa hia se ma dia nɛ dan bɛ ɲa ɲa hia se han diro be bɛ bua han wa'a ro be bɛ bua han bero be bɛ bua <hesitation> oyi-ro oma tua nɛ bɛ bo aba hiro mi cɛ han o zun to mu a famaro be dan dɛ <hesitation> mɛ tua nɛ a dosi mi sa'o a ho dan ɲa ho han hiase a han bo ma tete han cɛnu si ma hɛ do do nɛ dan mɛ han yiase ma do nɛ dan yan hiase han do so han doni bɛ bua han bɛ bua bani coza ɲuɓe han mi mu mi wa'a a we ere